komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld heyrum við af leikskóla á Íslandi sem er orðinn yfirfullur af nemendum fjöllum um mótmæli á verðlaunahátíð Norðurlandaráðs og segjum frá skjaldböku sem var komið til bjargar á Írlandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir á leikskóla á Patreksfirði er ekki lengur pláss fyrir alla nemendur skólans og það er í annað sinn á nokkrum árum sem það gerist börnum á leikskólanum á Patreksfirði hefur fjölgað hratt síðustu ár árið tvö þúsund og þrettán var allt fullt á leikskólanum og nýtt hús var tekið í notkun fyrir elstu deildina við tókum bara inn fleiri og fleiri börn þangað til að allir voru að springa börn og fullorðnir nú eru krakkarnir aftur orðnir of margir og elsta deildin hefur fengið rými í grunnskólanum Patreksskóla segir að það þurfi að laga þetta sem fyrst og opna nýjan leikskóla

segja búin að benda sveitarfélaginu á hvar hann á að vera og allt en hvað verður veit ég ekki verðlaunahátíð Norðurlandaráðs var haldin í síðustu viku tveir verðlaunahafar ætla ekki að taka við verðlaunafénu

hlaut umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs hún fékk þau fyrir að hvetja milljónir um allan heim til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum komst ekki sjálf á hátíðina en

verkfallsnemar eins og þær kölluðu sig tilkynntu fyrir hönd

að hún ætlar ekki að taka við verðlaununum hún segir að þurfi ekki á fleiri verðlaunum að halda og stjórnmálamenn og almenningur ættu frekar að grípa til aðgerða sem hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs vakti mikla athygli fyrir sína ræðu hann gagnrýndi dönsk stjórnvöld fyrir að taka ekki nógu vel á móti flóttamönnum hann ætlar að gefa allt verðlaunaféð um sex og hálfa milljón íslenskra króna til að hjálpa börnum hælisleitenda í Danmörku skjaldböku sem bjargað var við strendur Írlands hefur nú verið komið til síns heima ferðalagið var langt en skjaldbakan synti ekki heldur rak á land við strendur Írlands eftir mikið óveður í síðasta mánuði

lifa í heitari sjó en er við Írlands strendur og þessi á heima í sjónum við Kanarí eyjar sem er um fjögur þúsund kílómetrum sunnar en Írland hún synti ekki heim heldur var farið með hana í flug í sérstöku búri sem heldur henni heitri og rakri eru á lista yfir dýr í útrýmingarhættu þær geta orðið allt að sjötíu ára og þessi litla skjaldbaka á þess vegna langa ævi fram

undan við ljúkum Krakkafréttum í kvöld á myndum frá myndasögu og

margir gestanna klæddust alls konar búningum bæði skrautlegum og